जब हम आपन सीट बुजुर्ग के देब ता हम वो बुजुर्ग से कहब कृप्या करके आप हमार सीट पे बैठ जाइल जा। काहें से कि आप बुजुर्ग इंसान हईं और आपके पैरन में तकलीफ होई, बुजुर्ग इंसान शारीरिक रूप से कमजोर हो जाला। और उनकर हरदम आराम का आवश्यकता रहेला और बुजुर्ग अवस्था में अगर ज्यादा देर खड़ा रहे के पड़ जाई ता पैर के घुटना में बहुत ज्यादा दर्द होई जौन की बर्दाश्त से बाहर रही।